لا مأنى مؤمنة بالأشباح اام- أعتقد إنها إختلاف وجهات نظر وا- الناس اللى يؤمنون بيها متأثرين بال -بالفكر الغربى شوى وقصص الرعب وهاى الشغلات واللى ما بيامنوا فيها أظن إنهم ما جت دخلوا هذا العالم ، جو الأشباح وقصص الرعب ومادرى شو ، بالنسبة لإلى ما أعتقد إنهم موجودين أصلاً.